<hesitation> eng ane ko kikisikchon kewangoi, akaetunen kewangoi akeipon eng kimaskoi ko yetune nyuu ko mae amu apo kaptugeny. Ako kiameny kiameny kotunon tugenek kouno.